<hesitation> taka <hesitation> taka yuku kuií, kuií nu <hesitation> ñaliko taka kívi iyo nda'ai, xi yee tiempu jokoyo nda'ai te <hesitation> taka ndi'aso ye kuií na kuu ɨ́ɨ́n chikue ɨ́ɨ́n, te ko taka kuií, te ko tiempu ino lavi lo kuií taka <hesitation> taka nda'a yuku taka, ndi'aso ye kuií <hesitation> tiempu yixi ña xi ña ña iniso taka ye taka ye nda'a kuií naá.